دا یوه برقي اله ده چې کالي پرې مینځل کېږي. په داخل کې يې یو ټانک وي چې اوبه او صابون پکې اچول کېږي. موټور پکې ټانک ته حرکت ورکوي او کالي څرخېږي. اوبه له صابون سره ګډېږي او چټلي پاکوي. بیا دا اوبه خالي کېږي او کالي وچېږي.